मु संसारभरिका चणाचुणिङ्गीको आवाज सुनिबट यो चणो यो यो अनुसार बास्त सक्तो छ भनीबट था पाउनैनन । तर, मेरा गाउँघरम्णा, मेरा ठाउँमा, मेरा गाउँ नजिकैका जङ्गलम्णा धेक्किने चणाचुणिङ्गीको आवाज सुन्यो भने यो चणो हो भनिबट था पाउन सक्तो छ । जसइ अरि कन ढुक्करको आवाज सुन्ने बित्तीकै मु यो ढुक्कुर बास्त लाग्या भनेर था पाउन सक्तो छु । ढुक्कुर कुर्रर्र कुर्रर्र कुर्रर्र अरिकन बास्तो छ । पक्कैपन यो ढुक्कुर बासेको हो भनिबट था पाउन सक्तो छु तेसइअरिन चिल बासेको था पाउन सक्तो छु । तेसइ गरिन कुखुरापन भाले कुगुणाको भाले कुगुणा बासेको पन था पाउन सक्तो छु । केइकी तनी घर नजिकैभित्र बस्त सक्ता छन् । तेइ अनुसार था पाउँछु। सुगाको आवाज था पाउनो छु । अँ तेसइ अरिकन भँगेराको आवाज पन था पाउनो छु । छैँटेल्ला भन्ना छन् छैँटेल्लाको आवाज पनि था पाउनो छु । तेसइ गरि न्याउली कोइलीको आवाज पन था पाउन सक्तो छु । कोइली त झन् कुहीँ कुहीँ गरिकन बास्तोछ । न्याउली चाहीँ न्याहुँ न्याहुँ अरिकन बास्तोछ । तनी टाढा बासे भनपन नजिकैबट मु पक्कै पनि यो न्याउली कोइली बास्त लाग्या छन् भनिबट था पाउन सक्तो छु । तेसइ अरि झिक्कै मेरा गाउँ घरम्णा, मेरा समाजम्णा अँ मेरा घर नजिककैका जङ्गलमणा धेक्किने चणाचुणिङ्गीको आवाज सुनिकन यो चणो यो बास्तो छ भनिबट था पाउन सक्तो छु ।